ekot je ma nike gyap se zek no cuk domi ekot sene teba zek no num se gyap eŋke gya ba domi muso gyap ekot mu ju yaje olu no num ama nu cuk kot ne zhoma zhoma we zek ada she madu ve gyap mada ve eŋke gya se sha embi nere bwet ba embi ne set ba ese aga mai sa wena ewusha embi nere bwet embi sa wene wusha ba dle mu gyap muso ko gyap naidi ve she ove na gyap nadu ve she ove na gyap shaŋ ana ema muso ye ekot muse seme du ekot har muso ya eŋke gya oŋɛ olu ekot ba dumi egyap nadu awɛŋa je egyap nadu ogose je konyi mai agyap anet ebwet mai ka gyap muso ko kpa dan a ve muce kap ovaza mu mu cima olu okot eme anyne muju gbe gbe oŋet to mu iye yo ovoza aŋɛt to mu ye ya <hesitation> evii eŋet to mu ye ya dooka egya muso ovaza ekat ne ŋara mwɛre ŋara je olu se ke je ollu ekpe to nada awɛŋa je ekpe to nada ogbose je shiyasa embii bwet embi kap embi se kap embi kpo tenedi ogbose embi embi kpo tenedi ogbose embi dom embi ma bi Gya ewa bu ka gyap gya gya embi mai b ke gyap egya eje ma ewe <hesitation> gbose bi gy gya embi se sut bi tona na awɛ embi domi eko seke ve gya se jo ko seke gya ne ke gya neke bot shaŋ agbuk je haka nere bwet wene mu gya aga shaŋ agbuk vene ve ekot domi eki nada e neke a wɛci dɛ aŋa ama anyi saje ko de aka saka gya gua na muni sa tona vena a we na awɛci da aŋa nase awɛŋa ni be <hesitation> ko ko ak gya namu ni dege amu ni naka fieset amuɔ set mu vene enu so sese ba mu sko gya nunu na ve emu wena awɛci de aŋo tona ve akpo kotoci ekoto ada ve embi nnere bwet muso koko gya tona awɛmu ve mu neke emat edɛ aŋa tona na mamu na mamu anyi dɛ kako ve agya sa tona na ema ni ba sa tona na ada ni a ka kpiki amu ni nyini sa damu ma wɛma ni sa damu na ba awɛ ada ni ba <hesitation> muso koko tona na embe kama ekro se gya rie tona na embe ama dina ai muso ko set mu ye je mukoo muko mu koma albark awe aje ni abarka ni ma ka ko albarka mu mu ko domi oda tona na anet embe sa we dɛ bɔt.